<hesitation> איך ווייס נישט וועלכע חיה כ'וואלט געזאגט איז אזויווי מיך, באט, אויב ס'איז דא א חיה וואס פון אינדרויסן זעהט עס אויס שרעקעדיג און פון אינעווייניג איז עס שוואך און ס'קען גארנישט טוהן, כ'מיין אז איך וואלט געזאגט אז איך בין אזא מין חיה ווייל איך פיל פון אינדרויסן זעה איך אויס ווי איך בין זייער שטארק אבער אמת'דיג בין איך זייער שוואך